اكثغ شهغ افضلو هو شهغ الرابع لأن يكون الجو بينو معتدل لا هو حاغ ولا هو بيغد ، ومدينتنا كلش حلوي بشهغ الرابع لأن تكون بيها شتلات موسميي ، وتوغد بيها الشتلات ويكون شهغ مليان وغد ، وحتى الاغض تكون خضغا ويكون رعي الغنم بيها كثيغ لأن الخضاغ والعشب يكثغ بهذا الشهغ.